a, ʻo ka hale ʻo bihopa ma hawaiʻi nei ma honolulu nei kaʻu hale hōʻikeʻike punahele loa no ka mea ua kipa mua wau i ka MET ma nuioka a kekahi ʻē aʻe ma ʻamelika hui pū ʻia akā o ka hale e hōʻikeʻike ana i koʻu moʻomeheu ponoʻī he mea kūpaianaha nō i ke kū i koʻu moʻomeheu Hawaiʻi.